Náa wɛɛlɩ ŋ́ ru rɨ akɛɛpǝ rɨ bɔɔrǝ amaa ǝtɨŋtǝǝkɛɛpǝ. Pɨ láa nya faawǝ amaa. pɨ ŋkpɛ pɨ lǝ́ǝ pǝ pɨ ŋ fii gʊʊpirǝ, pɨ láa nʊmʊ? Awo mɨŋ kǝ́ la anyɩmaasɩpǝ lǝ lǝǝ wǝ Kǝ́ akɛɛpǝ pɨ ŋkpɛ pɨ lǝ wǝǝ Vǝ́nɨ pɨ kpii rɨ faanyawǝ lǝ mǝrǝ wǝǝ, kɨ láa nyɩŋ wɨ le ŋ ci Vǝ́nɨ eniye wɛlɛŋrǝ loo poŋ goonu pɨ, pɨ la nyaanɨ amaa tɨrɛ wɨ le yee pɨ wɔɔ pɨ lée fii gʊʊrʊrǝ. Pɨ láa nʊmʊ Mɨŋ kɛɛrɛ kɛɛlɔyǝ rɛ la lɔ pɨle biirǝ. wɨ lée fii pɨ wǝ́ pɨ láa nʊmʊ turu pɨ le fii gʊʊpirǝ. Mɨŋ kpaŋyǝ lo ko mɨ ŋ haa akɛɛpǝ rɛ rɨ koŋtoowǝ rɛ wɔɔ, pɨ lée fii vurǝ oturu pɨ kpii rɨ anʊmʊkǝ. mɨ acɩɩlɩkǝ lǝ mǝrǝ. Kɨto pɨ ŋkpɛ pɨ láa nʊmʊ, pɨ láa nya faawǝ. wǝ́ pɨ lée fii gʊʊpirǝ mɨŋ lǎ nyɩmaasɩpǝ lǝ kɨ lǝ kɨtǝ.